कोली आपले झाल्ले तोयार कोरपाक जाइती कास्टीक कडता। ते अपलीं सुथां कोईचेई घोट्ट वस्तुचेर घालतात आनी आपलो। झाल विन्नूंक सुरू कोरतातहो झाल ते बोरें आकारां विन्नूँग। ताका एक बरो रूपकार फावो कोरता हो झाल न्होइच तका। रावूंक प्ण्ण तें ताचो शिकार दर्पाक ई तका आधार कोरता। झाले पंकीत आसा म्होन्तोच कोलिचो शिकार जोशे किंशाम। पाको आनी जुवारी तका पांकोन उरता आनी संपोडतात।